<laughs> Koa zen̈y fividian̈a te amin a- te bôka amin'ny manty àby ren̈y zen̈y ten̈a mampalaza an i Marôka ao.